Juu lapicero jom ñꞌomjñeeⁿ cwii tsmaaⁿ na matꞌmaⁿti ndoꞌ naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ njom cwiichocwii tsmaaⁿ yuujoꞌ ñjom ꞌnaaⁿntom na nnda̱a̱ nntseiljeii tsꞌaⁿ ndoꞌ ñꞌoomnaꞌ nnomnaꞌ yuu na nnda̱a̱ nntseiljeiꞌ chaꞌxjeⁿ na nlcuundyuꞌnaꞌ nacjooꞌ cwii libreta oo nacjooꞌ cwii tsom chaꞌ na nnda̱a̱ nntseiljeiꞌ ñꞌoom na macaⁿnaꞌ ꞌu mati ñꞌoomnaꞌ ꞌnaⁿ na nnta̱a̱ꞌnaꞌ chaꞌ meiⁿnquiaa xjeⁿ nchii nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nntseiꞌndaaꞌnaꞌ juu joo nnomnaꞌ mati tincwii ljo wꞌaa maxjeⁿ macaⁿnaꞌ ndoꞌ maxjeⁿ waa cwii lapicero chaꞌ meiⁿnquia xjeⁿ ꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na nntseiljeiⁿ ñꞌoom na macaⁿnaꞌ jom oo waa cwii joo na macaⁿnaꞌ na nntseiljeiⁿ cjooꞌ cwii tsom na jndeiꞌnaꞌ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ tincwii ljo tsꞌaⁿ maxjeⁿ waa lapicero jom.